Mi heɓan soɓiraaɓe ha bana ci'e ji ɗum ɓe waɗi gam yahugo dimba ɓanɗu kobo dayake mi yiɗi fijugo ball kosɗe ha pelle fijugo ball kosɗe koɓo haa saare wamarde jei kikkiɗe.